E hoʻomaka i ka hoʻoholo ʻana i ke kumu lokomaikaʻi a me ka pahuhopu o ka hanana. A laila, e ʻimi i kahi kūpono, nā limahana kōkua, a me nā mea e pono ai. E hoʻolaha i ka hanana ma ka pāpaho kaiapili a me nā pāʻina kūloko. I ka lā o ka hanana, e mākaukau, e hoʻokipa me ke aloha, a e mahalo i nā kākoʻo.